Craru que sí, el buhu es una avi noturna que caça ena escuridá, por mé del oyel i del vel tan güenu que tienin. Puein canteal la su cabeça mesmu docientus setenta graus. Amás, los sus ojus son mu assenssiblis ala lus, por essu es que vein ena escuridá. El buhu es un caçaol silenciosu i pacienti, qu'aspera en silenciu pa atacal alas sus presas quantitu menus se lo asperan. El buhu es un verdaeru maestru dela nochi.